<hesitation> Fomba fiketrehako hany zany lafa hoe amin'ny <hesitation> matetiky am'menaky de asià saboran-kena. Ny ny mahavy anakah miketriky regny zany, alantsika hoe menaky madio zany tsy de mahavoa ny cholestérol loatsy, fa de <hesitation> saboran-kena zany izy mampatsiro azy igny avantageny. De ataontsika hoe araho am'ranom-balahazo na aharo am'traka de matsiro izy amin'igny sady azahoà vitamine kokoa.